ta ta kee ntiu kuantiu sii´n ñuu kò´o ñaa-m ntee ntiu ña ka yuku na kò´o ña´ra nta´kuni ntiu ñuu ntiu ña kuíí hua vii ntuuva ka ñuu ntiu ya tiikú ya, ña itu ntiu ya, ite taku yuva taku ña´ha masana ha taku parixi ha taku mante taku mii so´a kuíí hua ya ñuu ntiu ra ta kee siontiu kuantiu intee ntiu ra ko´ña yanuu ña tyu kaa ñuu lina ra ñuu ntiu ra vii ntua kaa ña si´ña kuíí